saren dib yette ishini mal ishin wolwamati fet wodutti. wo saretin kun lilla bayya ira ijet iskunen karibu it ijet inin armum ijete iskunit dutaa mal ishin wot dut yani won sunii won ishin dagarift kwa won hatariat jiraa bere sun dub iskunen it utale itdufaa dub wolin gugette dutii amo wamich ishin gudio uf wol wamtum ishin dib yette wodutti. dutit akan wot dufanii